أنا بفضل السفر بالقطار ما بفضل السفر بالدراچة أو السيارة ليش؟ الدراچة لإني بتحس إن الرحلة وايد متعبة ومرهقة ، اما السفر بالقطار ف بتحس إنه رحلة وايد ممتعة وشيقة، إن إنت بتكون مسترخي صافي الذهن بتتفرچ من النافذة على الاماكن اللي بتمر عليها والمدن اللي بتمر عليها فبتكون وايد ممتعة.